Rehafisika koa izañy karaza voan-kazo maro sakoa, sojavo, kaky, vovotaky, raketa, tsinefy, votango, manga, akondro, letisy, pôma, garasoly, keridebefy, valoboky, mananasy, frezy, vosary, loranjy, ampalibe, konikony, paiso, zavoka, papay.